אני כנג׳בּל נكون כותב מכשורס חית אלכתאבה כיכּליני נבער עלא אפקאר דיאל ביטאריקה עמיقة וכנחלי אתר ייבקא מע אלווקט, אלכותב ענדו חירות יחלוק מן אלחיאל דיאלו אעמל דיאלו ימקין ייבקו חתה מןבעד מאימשי. אלשהרה פי מג’אל אלכתאבה גלבן כתכון חדיה ותעני קימא ללמעני ואלמוחתوى, מיש ג’י אלמاظ’הר.